ཁོ་ལ་ཡག་ན་སམ་ཡག་ཏ་དི་ཁོ་ལ་གི་སྐོར་ལེ་ཤུ་གུ་ན་ང་གི་ཁོ་ལ་སྐེ་ཕོ་ཆི་སྐོར་ལེ་ཧ་ཁོ་དེ་ལེགས་ཁོ་ལ་ཡང་ན་སམ་ཡག་སེཀེན་མེ་རིཀ་ཐམ་ཅེ་ལོ་རང་རང་སོ་སི་ཁོ་ལ་མཁན་བཞེས་ལུགས་སྲི་ཧེཕ་བེ་ཐེ་ས་ཐིང་ས་ཨོ་དི་ཆི་ཁོ་མེན་བ་ཇམ་ལིང་མེ་ཆུ་གི་ཕ་དམ་ཧེ་ཁོ་ལ་དེ་བཅུ་ལོ་ཡ་ང་ཅ་གི་བེ་ཆི་བྱ་དེ་ཧེ་གེས། ང་ཅ་གི་མོང་ཤེས་ཤུ་ལུགས་སྒི་ཁོ་ལ་ཆུ་མ་ཁེན་བ་ང་ཅ་གི་ཐུམ་དེ་ཀོ་ཨོ་དེ་མ་ཆུ་ཁེན་བོད་ནིན། ཐ་ང་ཆི་ལུགས་སྐོ་ལ་གྱིས་བཙགས་ན་ཁོ་ཧ་ན་དེས་བོད་ན་ཐུམ་དེ་གོ་དའིན་ཚུ་ཧེ་དང་དེ་ས་ཐེང་ས་ཕོཆོ་ཆི་གིས་བོད་ནི་ཐུམ་སྟེ་དེ་རིད་སི་ཧེམ་བོར་གེས་ནིན། ཨོ་དེ་རའི་ང་གི་ཁོ་ལ་གི་སྐོ་ལ་གྱིས་སྐེ་ཕོ་ཆི་ཧ་ཁོའིས།